Εmomornigure eminakhe uwele nitsemawela na lohohonuweleha harode tuel ma emaki arolatuel ma wanevona halilofelo kfanomauso onoya hohaheyahore yevo oyajemina okpokpo hohakhe varewalana huhekhe norokforya uso huhaya duliwekpini oya khoh kobo kobo we lana humemor aligbe walakaka hula khia oghena huliola hulaholegbe ekpeni lulede suna ekpeni okpa luregbena ekpeni la echie nukparede nakpa ekpeni la ese halulogiede ade ama uheyakhore huyademina heminakhe ekpeni eva huyakhioli kobo igbe igbe heye halulorgbe hulu lorso emesonolohi hunuwelena masasagbe uyowolyo maseso nukpevo mana ema ke tuel wo gbe oh heminanitse mana nadumaghogho nase igbikwili itselalehe kholor mana huho hemooya noseh igbikwili noduefobuye huhegweli epekholor nuhegelelolor huha helase nofia. Hoharerefialo omie onu warel hohalo holosegbege ruonu warel gelesegbege fia ande apart from hahahegegbero lana omi hegemo noyahege guero lohi ayanadenu duna maya okogwa anayana edia mawarere anayana hewakilama abhekhe vare maevo yakpakpama echiovolare lati evo ni le yele epekholo hegeyowole ema olamemihegele oh anayana waguola nachima evore nareyafela afela ekpekh olo eyo na lana lati ekpiyi ϵkpϵleholo nimamawo mahegemio che ninnagbe koko lile kelehaya miano ma hehahege dunoma aya hululogbe hawayonalu loyele huye leni le he ghomayela hihuwalehutsotse mole odia mahekelela hobilayele mahe liguela enemona ogbe na sesegbe yuwele nosono huwele nahageduno maye okogwad ama emikieguere ayana segbekwilo laga ya naro ma ki tuel ma wa guela nahage raki tuel ma elimuhayanilor ebu lukle menolemeh ema ki raretuel hekhaya donamina kobo kobo eyarela de otuel otuel valana ababilemie onemho hosese wawo hosesewawo eni epekholo hegbugbe epekholo nileya benoma ebugbe nayarofelobenoma hikhi hikhi. Kokua eminghe ikpami cashew nile nayoko gwa nahegere tuϵ kokua eminahe iche lagi ikpamere nimale mamako okogwa malaya mage rela tuel ma heye odia ono tuel na emamoma eruekhia nitsϵma eluϵmoyowo ugiemo ono tuel na obugbe ono tuel na obugbe anayana odia heahe hahe nayana koko nahahe nanaya koko halugwo anayana ware lokhuo araruna na rema tuel waha yawo emoya emalo ke tuel gbe wafiolokpe waha waha fiolokpe wawa gwioli oboyona o needi norofatsa nabu etsa nabu lilodia norefa yahama hoherotuel tuel aya huno tuel la obugbe haye magekelono tuel na onu ekpeuo nitse mana iruakhia waligwere ikhayawewe wasesogbeo ono otuel na obugbe wasese egbe a enamorna erekhughe ugliomo, Odia odia hahademina ekpino hakhilolo ekpini ikhoho hahademina ekpino akholi otuel otuϵl heyei odia huhademina noshe hukhioti eminanoshe nuhalolewo hekhe udoli huhelesenunu fianaya lalinumie mhebu heye eniekpekholo hehagetsena naleluhemuyalu hugenokwa lalolamou huwakhioliyonuro mieegbegbemor relu nu just kluo lalinunu miolelumhetiowor heyo otuel obugbe wa tse wamannatuel re obugbe otuel obugbe wa tse idudu wa ihia etsako ivia auchi ovia oye kha eruewa wamo wakharagbe.